Ti pozzu addumannari zoccu ti ispira daveru? Idda arrussicau ‘n pocu, calannu lu sguardu supra la tazza di lu tè. “La queti doppu la timpesta. Li parole ca nun haju mai dittu a nisciunu”. Iddu la taliava ncantatu, comu siddu ogni so parola fussi già na puisia.